bon ɓa twa onni mibin ɓa mube mube siya cɛnu mube siyo cɛnu mu sin ɓana matete um oyiro oma dɛmu karɔti a sunu-nɛ ni dama cɛ ani si ɓaro mu se jiri-na muma nɛ a o ɛnɛ matete lo o ɲan vɛ ji a be twa mi ni karɔti ɲan a ɲan ɓɛ a ɲan tawɛ a lee a lee ni ji amu yi ma lee fa'o deni sonu amu beso lee mu ma zan oro benɛ a ba'a ba'a-za nɛzo mi ho sunu ji oɓɛma o yi ca ni tuwi to o dɛrɛbe a <hesitation> bedoso to o dɛrɛbe zan oro fason doso donk tomu besosi tawɛ a lee bun mɛ hobesin we ma lee mu besosi yi ɓɛ'a ho dan to mɛ da bira mu a ho yɔrɔso hɛ muyɛna ho manworo a han vara awa mi cɛ han abe bedoso mi ho manworo co'owa waa anɛ aɓɛsin wa ɲunɓwe donk awa yiwa cɛ bun cɛ bun bera-sosi mu da de vannu wa tomu ho yɔrɔso mu a ho yɔrɔnɛ a tawɛ a lee bin mu <noise>